में एक साल में पांच छः बार दंत चिकित्सक मतलब डॉक्टर के पास जाता हूं। और उनके पास रुक के एक घंटा दो घंटा या कम से कम आधा घंटा तो बैठता हूं दांतों को चेक करवाता हूं। दांतों को चेक करवाने से हमारे मूक दांत साफ रहते है। और उसके बारे में जो बताते हे वो करते हे जैसे समय समय पर टूथब्रश का मतलब कोलगेट करना ओर हमारे दांतों का ख्याल रखना। डॉक्टर के अनुसार ही हम दांतों की देख रैक करते है।